Yake kande to masakka jo to kawin biasa juku <hesitation> e tedong, yake juku tedong to <hesitation> di tenggoroi mane di ta ta tak mane dibasei, mane dipatama kurin <hesitation> atau dinasu, mane to dikande sola nasang. Susiduka ke manuk to, yake manuk na kande tau joto kawing biasa duka manuk na alli mane na nasu, manu natolloi, mane nagaraga manuk-manuk kecap bisa duka na garaga dangkot i biasaduka nagaraga satei. Susiduka kebeppa to, kebeppa biasa ku kande indo beppa, di pasola tallo mane diparokkoi tepung, mane dicetak, mane dipatamai may oven <noise>